القلعة شي تقليدي وعادي ويمكن انت ما تتونس بيا لان الشي المكان ثابت بس السفينة فضاء انت يعني شي كلش مميز ووغريب واطيق يمكن تسافر بيا اكثغ من مكان اكثغ من بلد اكثغ من دولة اكثغ من كوكب حتى هيا باعتبار سفينة فضاء.